E zeza më kujton misterin dhe të panjohurën. Është një ngjyrë çë evokon emocione të forta dhe mund të përfaçësojë zi, por edhe thellësinë dhe bukurinë e natës, duke krijuar një atmosferë intriguese.